اكثر حدث ساهم في تكوين حياتي كانت اللحظة اللي قررت فيها اني اركز على تطوير مهاراتي في الكتابة والتعلم الذاتي. في البداية كنت متردد بسبب خوفي من الفشل او عدم التمكن من تحسين نفسي. لكن مع الوقت بذات لاحظ كيف ان الاستمرار في تعليم اشياء جديدة والعمل على تحسين نفسي اضاف لي ثقة كبيرة. هذا القرار ساعدني على تغيير طريقة تفكيري والتعامل مع التحديات.